பெரும்பாலான மக்கள் இரவு உணவிற்கு காலை உணவை விரும்புவார்கள், ஏனெனில் காலை உணவுகள் பொதுவாக இலகுவாகவும், மாலையில் ஜீரணிக்க எளிதாகவும் இருக்கும். கனமான இரவு உணவுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த கலோரிகள் மற்றும் கொழுப்பைக் கொண்டிருக்கும், இது தாமதமான இரவு உணவிற்கு மிகவும் வசதியான விருப்பமாகும் அதோடு, நாளின் வெவ்வேறு நேரத்தில் பழக்கமான காலை உணவுப் பொருட்களை அனுபவிப்பது ஒரு வேடிக்கையான விருந்தாக உணரலாம். இரவு உணவுகளை விட காலை உணவுகளில் கலோரிகள் மற்றும் கொழுப்பு குறைவாக இருக்கும்.